La mieritseritsy ny tahotsy iaho da ny tonga anaty saiko voalohany la tahotsy biby tahotsy resaky nanao hadisoa nanao hadisoa tegna zay da matahotsy vaditegna na mataotsy ny ray amandrenitegna